कछु प्रमुख पिज्जा टोपिंग के नाम देते हैं। पनीर, मशरूम, टमाटर, लिप्स, प्याज, शिमला मिर्च, काली मिर्च, सॉसेज चिकन, पेपरोनिक स्प्रिंग, ओनियन पाइनएपल। बेगन, बेटडी, पश्तो सौंस, चीज़ ग्रिल्ड वेजिटेबल्स बीन, टमाटर, सॉस, ग्रीन चीज़, देवी कुल, सौंस, फेटा पनीर, अंजीर। ब्लैक बींस, फेको हिनोस, ये पिज्जा की टोबिंग को विभिन्न स्वादों और मसालों के साथ मिलायो पिज्जा को और भी स्वादिष्ट और मजेदार बनाये जात है।